<hesitation> injo areng areng nomoroa, injo mulai battu ri nol, sekre, rua, tallu appa, lima, annang, tuju karua salapang sampulo, maing injo, sampulong sekre sampulong rua, sampulong tallu, sampulong appa, sampulong lima, sampulong annang, smpulong tuju, sampulong salapang, ruang pulo, maing injo, ruangpulo ruang pulong tallu, ruangpulang appa, ruangpulong lima, ruang pulong annnang, ruangpulong tuju, ruang pulong karua, ruang pulong salapang, tallung pulo, maing injo, tallung pulong sekre, tallung pulong rua, tallung pulong tallu, tallung pulong appa, tallung pulong lima, tallung pulog annang, tallungpulo tuju, tallung pulong karua, tallungpulong salapang, patang pulo, maing injo, patang pulo sekre, patang pulong rua, patang pulong tallu, patang pulong appa, patang pulong lima, patang pulong annang, patang pulong tujuh, patang pulong karua, patang pulong salapang, limang pulo, lima pulu limang pulong sekre, limang pulo rua,